ارے میاں بیلن بولے تو اکدم کچن کا اصلی ہیرو ہے۔ روٹی رہنے دو، پراتا رہنے دو، پوری رہنے دو، سب بنانے کے لیے اصلی ویپن ادھر ہی ہے۔ ہاتھ سے دبائے تو روٹی گول بنتی، لیکن <hesitation> بیلن سے اکدم گول گپے راون بنیں گے۔ سمجھ لو سٹیرنگ ویل جیسا ہے، جہاں گھوماؤ ادھر آٹا پھلتے رہتا۔ اور سنو، صرف روٹی کے لیے نہیں، بسکیٹ کرش کرنے کے لیے، ڈرائی فروٹس توڑنے کے لیے، اور کبھی کبھی اپنا سٹریس نکالنے کے لیے بھی کام پہ آتا، وڈن بیلن۔ ہلکا رہتا، ماربل بیلن تھوڑا بھاری رہتا۔ دونوں کا اپنا اپنا سویگ ہے، تو میاں بیلن میں <hesitation> بیلن نہیں رہنا تو ہاف انجینئرنگ ڈرائنگ کیسے نکلے گی، سمجھو ہمیں وہ <hesitation> کچھ تو بھی اور <hesitation> تیسرا کیا ہے، صرف روٹی کے لیے نہیں بیلن جیسا میں بولا تھا نا۔ نہ بسکیٹ پاؤڈر بنانے کے لیے بھی کام آتا، اکدم زبردست جگاڑو سٹائل میں، اور اس کے ساتھ میں گارلک کرش کرنے بھی بیلن کام پہ آتا۔